Aiketa ma aparaiki yave jare semiari kavi ta ko jare aparandu kavita ko mbovi eteiko omboepita se reta separaiki mopeti yaji va aparaiki yae aguiyeara taikue rupi oe kavia teko reta se jaeramo tenonde aikua ta ko mbovi ko amoganata aparaiki yae